<hesitation> par guñ beñ descans ocho horas yél gees beñ lla porque bal di beñ geeís shor beñ pues ra yél sheta ru beñ <hesitation> mal tis rcien beñ rieí beñ rieí beñ gac mandad rieí beñ laisa shilo beñ lla gasa beñ llet shin rees beñ normal pues rees beñ cheutis pues buen ti sa chic este ra yél ra yél pues cheu tis ba sua beñ callun beñ shamdad beñ shet shi nic di rsien beñ shet shi nic di nae- na- na nubuelt china callun beñ te shigaäb pues sheta sa rnas pakal beñ lla chine sheta buen tis nu len llic beñ pues gust sa ba ngaíes beñ lla nde china nula callun la shigaäb con ra shiiñ la caro suara biñiga shilo guña con ra biñi re nde sheta rcukiag diich chi- chic sheta reis beñ pues chic sheta- sheta sa reís sac beñ chic godid nic lla nde bal geís beñ normal shetsi shi gaäd di callun beñ cheu tisa rsiem beñ pues buen ne na china reís te sa beñ o to gnac na beñ len beñ canishcal beñ canishcal beñ cuantis ra cos ried lo sbical beñ es porque gnac geeís beñ demasido sac rdca hor nic ngac beñ nic godid sa nic chic porque shetla di nic la gac beñ rchieb beñ beñ china ba- ba ngac beñ shuuch sto gnac nabeñ lenbeñ to casheeb llabeñ lo pcal casheeb llabeñ pues chin rbaiñ beñ rhui beñ yël vabra pues godic nic porque gaíes kuch te sa beñ nic Na china nan laa sheta reís beñ rate horec exacto ni geeís beñ sheta reís sac beñ porque nan laa nan laa rciem beñ laisa shilo beñ des fuer geeís beñ lo leë geís beñ na digaldi geeís beñ lo leë porque re te sancuud re ra maiñ ni raulla beñ chica sheta sa reís sac beñ llet china nal cheu reís beñ pues chine nal cheu reís beñ chic ish gust ba ngac beñ nauk beñ slatlas beñ llet chine nan laa sheta reís beñ sicru llet chine nal lai nac rä yël pues asta nu buelt rdie pa sa hor ni reís sa beñ chic com nal chic lai nac ches beiñ llet pues na <hesitation> goodid chine nan laa chine nal buen pues na sa re ra beñ stal beñ reís gac ra beñ lo daä costumbr tiemp cashi pur lo daä rara beñ o nura beñ rapra caam nura beñ rapra este ruñ cheura beñ scaamne con llaä pkí ba nacne sique nui nui rdapne chicane ba ngac te coolch lone loga ra rabeñ lla nu rabeñ casi la mayori beñ raa pra este este daä ra rabeñ lone lla nu si sa ra beñ ni raapra caamga pues loga ruñ rabeñ ra rabeñ na. Na chine ru te bios ru que ried ra beñ pues daä rdei beñ ra rabanga loga ruñ ra banga ra rabanga porque este nan laa re sheta casi rabeñ lo caam porque nan laa re lo caam masteru nan laa lla bal lo daä pues niliú ba ngac beñ lo piis cheutis.